Kalela, nakwah, nasar, nanyar, nanyo, satan, nyenesar, nyethan, yerkalil, nakha, einwu nanyo, yernanyo, nanyar, kuta nate kwa, ayer kalela, yerwaha nakwa, yerwah nasar, yerwa nanyir, yerwah nanyo, yerwah sathan, yerwa-nyenasar, yerwa-nyethan, yerwa nanyo-nanyir, kutah nathe sar, ayerwh akalela, yerwah nakwah, yer na sar, yer nanyir, yer nanyo, yer satan, yerwa nyenisar, yerwah nyethan, yerwah nanyu nanyir, kutah nathe sar, ayerwah kalelah, yerwah nakwa, yewah nasar, yerwa nanyir, yerwah-nanyo yerwah satan, yerwah nyinesar, yerwah nyethan, yerwa nanyo nanyir, kutah nathe nyo yerwar kalewa, yerwa nakwa yerwa nasar.yerwa nanyar, yerwa nanyo, yerwa satan, yerwa nyenasar. Yer nyethan, yer nanyo nanyer, kutha nata nyo, yerwa kalila, yerwa nakwa, yerwa nasar, yerwa nanyar, yerwa nanyo, yerwa satan, yerwah nyethan, yerwan nanyo nanyir, kota nat.. kuta satan yerwa kalewa, yerwa nakwa, yerwa nasar, yerwa nanyir yerwa nanyo, yerwa satan, yerwa nanyir nasar, yerwa nyethan, yerwa nanyo nanyir, kuta nata nyo, yerwa kalela, yerwa nakwa, yerwa nasar, yerwa nanyir, yerwa nanyo, yerwa satan, yerwa nyenasar, yerwa nyethan, yerwa nanyo nanyir, kuta satan, yerwa kalela, yerwa nayo yerwa nakwa, yerwa nasar, yerwa nanyir, yerwa nanyo, yerwa satan, yerwa nyena nasar, yerwa nahanyo nanyar, kuta satan yerwa kalela, yerwa kalela yerwa nakwa, yerwa nasar, yerwa nanyar, yerwa nanyo, yerwa satan yerwa nyenasar, yerwa nyethan, yerwa nanyo nanyar kuta nanyo nanyar, yerwan kalela, yerwa nakwa, yerwa nasar, yerwa nanyar, yerwa nanyo, yerwa satan, yerwa... Tsar yerwa nyithan, yerwa nanyo-nayir, kutah ein nanyar nanyo, yerwa-kalela, yerwa nahakwa, yerwa nahasar, [sound from the speaker] kutha yerwa nanyo, yerwa nanyar, yerwa nahasar, yerwa naeinyar, yerwa nanyo, yerwa satan, yerwa ei yerwa nyenasr, yerwa nyethan, yerwa nanyo nanyar, kutha ei nanyar nahanyo, yirwa kalela, yerwa nahakwa, yerwa nahasar, yerwa [sound from the speaker] nanyar, yerwa nanyo, yerwa satan, yerwa [sound from the speaker] nakwa nasar, yerwa nyethan, ayerwara nanyo nanyar, kutha kulau, ayerwa ein kalewa yerwa nahakwah yerwa nahasar yerwa nanyar yerwa nanyo, yerwa satan, ayerara einkaliwa ayerwa nahanyo, yerwa satan, yerwa nanyar, yerwa ein nasar nanyar, yerwa nyethan, eing nanyo-nanyar, kulou, ein yerwa kulou, [sound from the speaker].